ا <hesitation> الكرهبة هذي ننصحك بها على اللخر، <hesitation> ما تاكلش برشا مجهود، قطايعها متوفرة فى السوق، حتى <hesitation> القطايع <hesitation> قيمتها في المتناول. <hesitation> -مش مش <hesitation> مش مش- مش تلقاهم في السوق بالعكس باش تلقاهم بأسواق مناسبة، كل شيء عملى في هي الكرهبة، تساعدك، <hesitation> وتساعد عايلتك، <hesitation> وباش تكون لك مريحة جدًا.